पेंटा रोहींचे गौने बार प्रकार नावें किसी की लोगी पेंट ने बेगी पेंट ने कहला काई जापना पाईसे। चिपके ने कहला करोहींचे धोलडस रोहींचे। हाई जेबी गाउनू ने पिरिया रोहीचे ओसा पेंटा रोही। मांडे रोहीचे बिल्कुल सिर्फ धागा रोही ने कहला काई। सिर्फ धोलडस धागा ने उसा लागरो। हाई गुडडा रोही पेंटा ने काला पेंटा बुराटा पेंटा न निला पेंटा ने जोवेल्ला पेंटा ने होने बारी प्रकार ने पेंटा आवे। ज़ाजतर जे पेंटा रहे थे। उगे पुछेल ना खीशात वो धुस्तर काम आवे। बस आगे न खीशांते बस पीरियाने ये हाथ ने खाले न उभे रहे ने। ये सिप स्टाइल माने के लिए ने ये शोमात एक प्रेक्ट्री <hesitation> देखारने के लिए न इस्तमाल करेने। बेगी न लेगी ने होने बारी प्रकार न पेंटा ने। ये सब आवे ने ये सब पीरि होने बारी प्रेक्ट्री देखारने के लिए। ने ये सब आवे ने होने बारी।